Va'i be eo to iuh noh no po o eo to keh noh no era'u, eo to iuh no rakah no po von a ambuh. Pa epina ama pa epina moih tah eo to ita ep o en, me eo to ikta teh meno mani pa von a i. Eo to iuh no ba eo to no beo keh deh bat no a tah va'i e eo tono bat no pa wawoen ge. Pa teh ani eo to res iuh noh no peo no pa ep pameh von, keo epina ma tateh pa meh von ba naban aru teh meror ma tateh taia. Eo seke no pet eo to iuh no ba eo to no keo angue ta ma ti eo to nat ino moan. Ken city va'i ba moresby eo to na eno peo to teh roma nen ko pa teh meno ama mange peo to teh no nen. Eo sih no ko pa wawoen ma beo ep ehh ma tama sih tah veh to gunah amot bo no nen. Eo to koman no a noh nen suk eo to teh pet ama ti peo to teh re nen. I to teh re nen suk ito teh merer ama kiu manu, eo pet to iuh no ba eo si no ko angue ra oer pi o tem o reh ito keh roh a von. Pa ikta teh are si von ito teh reh si nen, nung o ama kiu pir ki ioh er, ahik bir ta vos ama. E eo seke iuh no ko pa no manu pe ir, keo hiv ra oer keo gon sumbin tama va'i pir ba. Eo si no ama von keo nung ama ken kiu taia ovena va'us a o len a von. Pir ve ta ma namban o beor to res ioh rer pi to gon o skul o pa pv pa viah pet enon ba nom seke no, eo seke no keo pa hiv ra oer ba ama ken step a eo to suk pa nung ama kiu va'i to nung o, kir pa-eh ioh ro er. Eo to iuh suk nom ba eo seke va kokoman no, eo si mas no po len boneh vari to ioh ro er. Pi to nung er pa ma kiu pir ki ioh ro er ita koman no areh ma. Suk a taia ir to va antoen er pa pop pir po oeh ito teh rer po o ito mas teh rer.